Kalo kite masak sayur-sayur menunya itu kadang-kadang suka beli ayam ayam kite opor itu kite masak opor ayam ntar tambahan itu suka tahu, krupuk ntar kalo ini kisah-kisah kita makan-makan tuh kemilan, ada aja kita kemilan itu makanan ntar kita bikin susu kita minum susu deh itu biar ntar apaan aje, kita makan itu iseng-iseng suka beli ama mama vita tuh ayam telur kampung buat minum tuh malem bapaknye juga suka minum juga telur tuh kite campurin madu itu telurnya kite setengah matang rebusnya buat stamina, buat kuat, buat sehat juga tubuh kite jadinya.